हमीले झिक्कै समय त भया आच्छि । तेसै दश पन्ध्र वर्ष भयो । जिन्सको प्वाइन्ट लाउन लागेका । पैला पैला जिन्स त हम्ले लायका थिएनौं । केइकी तेइ हुप वाला प्यान्टा र वाउँछि सिलाएका सिलाएका हुप वाला प्यान्टा र सुरुवाल चाइ लाया थेउ । नणावाला सुरुवाल । तर पछि पछि हम्ले जिन्सका प्वाइन्ट लायौं । जिन्सका प्वाइन्टका साइटलाई एउटा दाइने हातलाई दाइने खल्टीका मथिमी एक नानो खल्टी पन हुँदोछ । दुइ औला मात्रै छिद्दा छन् ताइना । ती दुइ औला छिद्दाइ लागि चाइ अब न तेइनो झिग सामान अटाउन्छ न नानो सामान हुन्छ हामीसँग । अब त्यो नानो खल्टी हो हुना त । खल्तीमथिमी नानो खल्ती जसो हुनोछ । त्यो खल्ती चाइ खासअरि त त्यो एउटा डिजाइन जसो लाग्दोछ मुखीलाई । त्यो डिजाइन हो । अब तेइपन डिजाइन भएनपन अ सामान त राख्तो पणोलो । राख्तो पणेपछि तेइनो के हुन्छ भन्दा खेरी नाना सामानहरु जो हम्रा हराउन सक्दे सामानहरु कैलेकाइ अब हम्ले कानमी टप लाया हौँला त्यो टप चाइ ताइनो राख्त सकिएलो, घडी छ भने नानो घडी ताइनो राख्त सकिएलो । अथवा केइ नान्नाना सामानहरु पीन छन् भने केइ छन् भने तेइ नाना खल्तीना राख्त सकिन्छ । केइकी ताइनो राख्यो भने हराउन सक्दैन के । वाउँछि तेइको डिजाइन पनि तेसइ होला । अथवा कम्पनीको ब्राण्ड पनि तेसई हुनो सक्तोछ ।